Aꞌkuꞌáanaiudv knaniukꞌnnaꞌaítsi áꞌa ntávaxuꞌu ne nté kadā kú kueti ūvi kantíto kada kantíto ma mángo ne nté kadadvzáiñuu dvi áina nɨ dvi ntɨ sáꞌa ni itá añatan saꞌa te ne aakáda tadin né aꞌa kuꞌe kada íō ne ꞌaꞌa kuꞌea ítsi kāda ñaꞌa ne uakui nɨ saꞌa iɨ saꞌa canariú ntɨ saꞌa ꞌa guachi nangú nñatan ne kada duvi tadin ntɨ sáꞌa i ne d kkáda kaí ñu ñimo mánguaꞌa kueꞌe nɨɨnɨɨ saꞌa aꞌa kueꞌē sitsi te ne tsɨɨnkān ne vachi detu ka né kantio koꞌo do n dvi un ta sá ká fe né o ɨn vāsu ntúten.